Ja nga chjajo ijin xikjin nañasa ja kjindayajo- kjindayajo xikjin tsanga nguxi tikjinda k'ui ku t'e xi tjian janda jan kum kjienguire xikjin ku tsanga ku- kjua tjinre tratse faekun xikjin b'et'a kjinre xuta xi ja tsa chu xi fae tjenguire kuacha chjajo xikjin tikja kjajunga xikjin tikja ndaji ba'anga xikjin ku tikja tsjua jandaxi tsikjaniya nitsin xu nitsin kui ja xuku naña ayajnu tsjua tsi'in naña ngat'a nga makjinre kui xu chu kunda ni'yañaya basere ni'yañaya fakase- fajoña jmanga manguiña ku ki kjua nga tsjuana naña an